Kôa aminakahy alôgnany izy ai tsy de misy idiran'ny vintagna loatra am'resaka fahomboazagna satia ôlo samby am'vintagnanazy, misy ôlo managna vintagna ratsy nefa izy mahomby am'fiarahamony satria izy miezaka fa misy managna vintagna tsara ndraiky kaofa tsy miezaka izy tsy misy raha atao izy, tsy mahomby izy am'raha raiky ataony.